Ben, no ghe veu guæi! Se piggia un pö d'euio, un pö d'axou, un pö de sa... E basta, e a finisce coscì. E dapeu ti ghe metti l'insalatta, ti ghe metti e feugge, ti ghe metti quello che t'eu, a leituga... l'insalatta che t'é ciù cao e a finisce lì. No gh'é beseugno de tante, de tante bellinate, de tanti pacciughi.